Bos lëꞌ giaꞌl xki xc̲h̲aꞌ mias y dam xc̲h̲aꞌ giaꞌl, lëꞌ man c̲h̲uꞌnn bis diꞌltsa lëꞌ chu minn xkomierma xkuꞌn sdzak lëꞌ man c̲h̲uꞌnn bis o yu or c̲h̲ondama, bos lëꞌ sti minn zuꞌga sti kwa c̲h̲onu, xneꞌ be c̲h̲onlá xkëꞌ man ki c̲h̲edz y lëꞌ mingid xc̲h̲aꞌga xki c̲h̲oꞌwga lëd gway o lëd bur c̲h̲oꞌwga man knu, lëꞌ man knu xki xc̲h̲aꞌ giaꞌl ber masc̲h̲ana man nak man xc̲h̲aꞌ man tand xka xded gikma lëꞌ man knu nak nak mingid xneꞌ minn, man knu tand yuzë c̲h̲ow lëd chu man xki; miasna xka xc̲h̲aꞌ man ber lëꞌ man c̲h̲uꞌnn bis diꞌltsa chu minn bekwaꞌn sdzak o o nap lëꞌma c̲h̲ondu bos minn zu stib kwa lëꞌ minn xneꞌ man c̲h̲eꞌn xnu c̲h̲ak man c̲h̲eꞌn c̲h̲uꞌnnla bis. <noise>